बहुत इंपोर्टेर होई जे यौंग एड़ाल्स बला युनिवर्सिटी जाए जेन अधे बोर्ड मना युनिवर्सिटी बोर्ड के लिए मना प्रोफेसर लोग पाए मना बोर्ड फाल-फाल कथा ही काए। अरो प्लस बोर्ड के लिए मना ही की बो पाए अरो युनिवर्सिटी जाए बोर्ड मना फ्रेंस लोग पाए, नथुन-नथुन फ्रेंस लोग पाए, सीनियर्स लोग पाए। जेन मना बोर्ड की बाद की बाद ही की बाद पाए अरो मना नुका बोर्ड कथा ही की बाद पाए अरो युनिवर्सिटी कोले यौंग एड़ाल्स बला दे चिंदु हेतर माइंटु मने अपगेट है अरो।